हमर कति तो डीजे बाजथे जेकर म चुम्बक लगे रहथे। थोड़ा सा सेटअप करे के बाद ओकर म गाना बजे लागथे। जेकर म लोग मन नाचथे।